Obusha, Emwe, Ibiri, Ishatu, Ina, Itaano, Mukaaga, Mushanju, Munaana, Mwenda, Ikumi, Kumineemwe, Kumuniibiri, Kuminiishatu, Kuminiina, Kumuniitaano, Kuminamukaaga, Kuminamushanju, Kuminamunaana, Kuminamwenda, Abiri, Abirinemwe, Abiriniibiri, Abiriniishatu, Abiriniina, Abiriniitaano, Abirinamukaaga, Abirinamushanju, Abirinamunaana, Abirinamwenda, Ashatu, Ashatuneemwe, Ashatuniibiri, Ashatuniishatu, Ashatuniina, Ashatunitaano, Ashatunamukaaga, Ashatunamushanju, Ashatunamunaana, Ashatunamwenda, Makumyana, Ananeemwe, Ananiibiri, Ananiishatu, Ananiina, Ananiitaano, Ananamukaaga, Ananamushanju Ananamunaana, Ananamwenda, Makumyataano, Ataanoneemwe, Ataanoniibiri, Ataanoniishatu, Ataanoniina, Ataanoniitaano, Ataanonamukaaga, Ataanonamushanju, Ataanonamunaana, Ataanonamwenda, Nkaaga, Nkaaganeemwe, Nkaaganiibiri, Nkaaganiishatu, Nkaaganiina, Nkaaganiitaano, Nkaaganamukaaga, Nkaaganamushanju, Nkaaganamunaana, Nkaaganamwenda, Nshanju, Nshanjuneemwe, Nshanjuniibiri, Nshanjuniishatu, Nshanjuniina, Nshanjuniitaano, Nshanjunamukaaga, Nshanjunamushanju, Nshanjunamunaamu, Nshanjunamwenda, Kinaana, Kinaananeemwe, Kinaananiibiri, Kinaananiishatu, Kinaananiina, Kinaananiitaano, Kinaananamukaaga, Kinaananamushanju, Kinaananamunaana, Kinaananamwenda, Kyenda, Kyendaneemwe, Kyendaniibiri, Kyendaniishatu, Kyendaniina, Kyendaniitaano, Kyendanamukaaga, Kyendanamushanju, Kyendanamunaana, Kyendanamwenda, Igana. Kampereze aho.